am Turkeya ni ɓe ɗon mari ɗemle sosai hamɓe ma ɓe ɗon mari al'adaji luɗɗi, al'ada je ɓe andiri ɓe mai ni hanjum un wo de ɓe ɗo mari julɓe sosai ha wuro mai, ɓe ɗo waɗa gamarle lokaci leuru Ramadhan ,kukuma julde sumaye ko julde laiha, ha der julɓe maɓɓe mai bo ɓe ɗo mari ɓe ɗo andiri ɓe be waɗugo kayaji ,kare watugo bo ɓe ɗo andiri ɓe be jaɓɓa'ku koɗo, gan to koɗo wari ni ɓe ɗo jaɓɓoto mo sosai. Wo'di al'adaji maɓɓe bo to leuru timmi, nduɓu timmi, ɓe ɗo hauta ɓe woma ɓe nana belɗum, wo'di kujeji fe're bo ɓe ɗo andiri be mai yiwa'go ha ya'si, ɓe yaha ɓe yiwa ha ya'si ha himɓe ɗo la'ra ɓe nonnon.